Kama chaungi ma chlan chia segek de ut tet samano chlan uthi uthi kertip pe kama vicham du thi that nget, uthi thal nget de samano ia mano semek kama gungng ma mork nget mano du chule du thi ma utdrem uthima uthi tek na nget. Uthi tek nama pecham a vengbik de ut namu se nget uthi tek nget ivi, ivi, ivi uthen bama uthen bama chilotka ura chilot ma uniom, ura chilot ma deveung uthithek na nget sa chule sa uthi ma, uthi thal nget sa uthi sot sa uthet diva uthet sav se mek kama gungngmet ka diva chule du thi vondam perkama uan nenechama <hesitation> ama athinimetnget, ura chama cheres keres, ura kama a thinem navono, tha drem thi tek nanet pono ura ma git amestamna uthi bondam betha nget, sa chule uthithal nget save seva vet de uthet sa chlan ia uthet samano ura nangi chi von ut na utha dul ut thet uthi von dem batha cha mesmes ma nave gungngmetka uthi voadem bama uan ura git. Klan ngo ma choki chlan a ngu tek nach ama picham ngo tek de ngu tek na nget, ngu tek na nget de chulede nani chama dul ura not de uthi tek na nget du chule du uthet ka dul gu uthet de uthi vondam pekama guchang ithong klan a vik ma chlan ia amesmes naveneva kamo gungnmet ma chlan a uan necha ma git ngia drem a chirap ngia drem a chule ut vono vaur, de abes nechama glamna nechama gungng mamor de uthi bondem pecha nget diva a sik save se va vet. <noise>